<hesitation> Karazana satroka aminay akagny ndraika: misy gebageba, le satroka le be raha io, io zany <hesitation> fandôsina akagny satria akagny andro mafana; de misy koa kasikety a, kasikety le ohatra hoe mandeha mangnano <hesitation> sport zàmadinika, de de satroka lamba regny koa, regny koa ampiasain'olona aminay akagny de satroka ba.